أول إشي، إفصل الكهربا عن المصباح. بعدين خذ المصباح القديم، ولفه بعكس عقارب الساعة. ركب المصباح الجديد بنفس الطريجة واتأكد من إنه مثبت بشكل جيد قبل ما تعيد تشغيل الكهربا.